Yero iyyaq wissengnge akko indonesia dua mi bawang wisseng cuaca <hesitation> imiro bawang serrangngi sibawa wettu fabbosiang yemi ro bawang ro wisseng iyyaq